Fanazavana sosotra mikasika fomba vata fampangatsiahana ndreka na hoe frigidaire izy de izy alongany an rah mandeha "courant-gna" izy an de, mizara roa izy an misy ny mampivaingana fogna de misy mampasiaka fogna de izy an fomba fitehirizana sakafo zany izy io aminzegny sakafo iny mba hita haharitra elaela de, atao anatiny akao de zegny tianao agnanaovana ananjy na amle mivaingana izy ataonao, na amle mangasiaka fogna.